सिम्प्ले सलद् द्रेस्सिन्ग् तो जेनेके बसिच् इन्ग्रेदिएन्त्स् लगे, दो स्पून् ओलिवे ओइल् लगे, दो स्पून् विनेगर्, दो स्पून् मुस्तर्द्, अरो ब्लच्क् पेप्पेर्, सल्त्, अरो वेगेतब्लेस्। अरो वेगेतब्लेस् लगे, दो स्पून् ओलिवे ओइल्, दो स्पून् विनेगर्, दो स्पून् मुस्तर्द्, अरो वेगेतब्लेस् लगे, दो स्पून् ओलिवे ओइल्, एक् स्पून् मुस्तर्द्, अरो वेगेतब्लेस् लगे, दो स्पून् ओलिवे ओइल्, एक् स्पून् विनेगर्, अरो वेगेतब्लेस् लगे, दो स्पून् ओलिवे ओइल्, एक् स्पून् मुस्तर्द्, अरो वेगेतब्लेस् लगे, दो स्पून् ओलिवे ओइल्, एक् स्पून् विनेगर्, अरो वेगेतब्लेस् लगे, दो स्पून् ओलिवे ओइल्, एक् स्पून् मुस्तर्द्, अरो वेगेतब्लेस् लगे, दो स्पून् ओलिवे ओइल्, एक् स्पून् विनेगर्, अरो वेगेतब्लेस् लगे, दो स्पून् ओलिवे ओइल्, एक् स्पून् मुस्तर्द्, अरो वेगेतब्लेस् लगे, दो स्पून् ओलिवे ओइल्, एक् स्पून् विनेगर्, अरो वेगेतब्लेस् लगे, दो स्पून् ओलिवे ओइल्, एक् स्पून् मुस्तर्द्, अरो वेगेतब्लेस् लगे, दो स्पून् ओलिवे ओइल्, एक् स्पून् मुस्तर्द्, अरो वेगेतब्लेस् लगे, दो स्पून् ओलिवे ओइल्, एक् स्पून् विनेगर्, अरो वेगेतब्लेस् लगे, दो स्पून् ओलिवे ओइल्, एक् स्पून् मुस्तर्द्, अरो वेगेतब्लेस् लगे, दो स्पून् ओलिवे ओइल्, एक् स्पून् मुस्तर्द्, अरो वेगेतब्लेस् लगे, दो स्पून् ओलिवे।